Dungan portugal inen tunnen dungan tun fichan araburra dufte, fichan araburra dufinnen, fichan biashara beku dib ete. Dub ishin <hesitation> biashara akan midafetti dib ete wazee ishian duran .amminen won ishin dibi midassit hanshak <hesitation> orrunen hirreti. orru orreti yaani majabofa kulli hioretti, sagale ishin nyaat tan dudu ishia orru kasa duftii. amminen horrinen horreti, tasadesitinnen, ishin tabn ishian guddio duran utamadunia, ishin <hesitation> wonnia yaani bolli daati. mavazi ishian yaani mavazi wonniati dib ete kaishin mavazi ishin kabd.